To pirennee ne wangraa ta shaklo te ɓaa wende wende maa ne ɓaa shiru wende kpolo ti shekre dai ti bauji ne ammailongku wen ne ammai longku paaro yamma min ɗiyo min kutlaa longkunee paaro yamma. Bha toom drangnee min amman min kutta kutti ti ku ta wee po yooro ka we sha toom to we ye ne weena shigi wen ka sha toom ti baiji, bauji yeno penaa tun ta eet is ta po gulara kan po anasara ta sheno nee ta sheno nee <hesitation> yeno penaan bauji amma wende ye ne ammaa ye ka sha toom ti ku limyo ɗoƙƙoƙo ta shunii kaa nan bauji yene penaa yauyau ka sha toom to idan ma kaa te wangro manni pirii kpang ta tere ye ƙoƙaro yenni ne amma abuja ammano abuja a longku manni waim ne ammai paaro yamma ti po tere ne amma ya wen longkunee paaro yamman sha toom min yuuna shaklo palau ti po tere to ti ku gee yeddee paaro yamma in we sha toom ti po terei ko kuma ti diyo ƙuɓuk foƙi ɗok abuja Yuwaroi po kummi nigeria foki ɗok to maƙo ma mo kan penanƙom maƙo ma riya po tere ke ta sheƙani kaanan maƙo maa moo a ɗoo an yiu toomgom ke ta ɗang yo ƙoi lo ra doo longkunee po tere ɗigoro ti kunee ƙoƙaro kan penan mo ɗii ti ti ta shwee won yenni kan moo a yu maarim to ashe wangro manni pirii kpong ta liiƙo ƙen pen manni wei sha toom ye ƙu ɓuk ti tai to minin willu po galo tere minin shirumu ta terene yenni ye ƙoƙaro yenni lallai min amma jos tere ma longku sha toom paaro yammai tere min yuunai shaklo tat to da yake jos yanju ti laa ti laan <hesitation> a wejurujun tarang minai ba ka la sheman me an tebyo shangau ye ka we amma ali jos in me bi ba ka paaro yammai kuma kan digon po tere ti ku sha toom, ma ti ya ti shooro toom kuma memme mee ɗii ti manni piri ti wanguntun ti ɗiyon to paaro yamma fuwaa po tewani pirennee shi fuwa po liin kirani pirennee shi fuwa po tewani ta sha toom la sha toom To war manni piri kpang ɗiyoni ti manni pirii kpang koo kei yuii menem ye ke yuwaai mere ye po shaklo parlau wau ye po shaklo tatau shaklo tiyau t aliyani ken pennu manni wei ke ta wee ke ta weeru shiƙi a do we ti pirinnee ke ɗiinum ka pelle goji ye ke ta weeru shi manni wei a do we ti kudo gojim to ashe wangro manni piri kpang dwii dwii ko ɗaa shekre shekre tei memme shayyina ti gomboe. au, nafadau ye tongau lokal gomment tiya kpumu gee dok shaana gbandum woro ye min yuwaa galo shereb gbe po gbe shaana longku wea sha toom paaron yamma to ka ga ke peno leiyem leiye pengom ke peno moyem, moyem pengom to longku waran galan galan ɗooma longku paaro yamma kaan monyi yenni fok ni dokro monyi yenni fok ni ɗokro mon ye yenni fokro ɗokro amma longku paaro yamma man waru man wa gal ɗooma man wau yamma kuma wawan yamma tere ka po shaari ye ɗok in yiu wee maa ma loyan po shaarima ti kwi to so war manni piri kpang wejo ɗecƙo ti piri ɗoki koo a longku wem to war manni pirii kpnag <hesitation> ta tɛrɛ an dok min Min ammaa cham won yenni yi kudo ɓooli won ma min waraa yeen to idan maƙo maa an toom to lallai wangro pirennee ken ya shuran an toom yee ye yamma teƙa yaƙom ya yee we gokminama kɛ la warani ken wayuuru to min yuuna shakh palau ti po tere har yanju we sha toom paaro yammai te po terei to min wena shi wen? Yuddee kan gokmnai ko kuma kuut minai shejui ɗokro ka shemu aɗok kaa shemu kama ti goji ba to ko da kpo shekre shekre ye ma ne weena shi pomn ti ƙu she shwee ma we te ma ti goji kam ta tewani ya wen ti ƙoƙo bauji woro ye shekre shekre ye gee <hesitation> liyan dami dami shwee ti toomi ti ku shereb shiyai tei manni pomunin shiwo shikro m teli ya shenyi pomun ya na pomun na to yanju wo po me ti tong kenang? Na ce aa shi ta kelejii tel gunee to ashe war manni piri kpang ɗing yee pomun ye ɗeero ti goji ta tewani a kan cewa ai pomuni ti she shweem to yenju gee ne wena shi pomun ti ku she shwee yanju maƙa amma yula nimmi woro woro ye ai ti taattu shwee shunii ti pee ku minai shinu ka shikju amma ti gokmina goji a ti pomun ya taaroi ya we terem mo niyo goji ya pee ku minai we shwiji To ma milannee shwijii illonin pa kaan nan ma molonin fuɗɗo kiraju to shi ta yaani ka yaa to ashec war mani piri kpang ta liƙo aɗogon aru kaan nan kuma ken pennu wee peɗɗii gokmina peɗɗi ti ku yaani i we ya shommoi addini a beloma ƙoƙo ya wee ma wanna weyaa ma fowonma ti ku yaanima saidai maa riyaroi longkunee man wau shiuro man wak kebe ma ti po tere amma ke ween kpang ye ma fowon ma ma sheen ma hya yenju she shwee yee ai ween kpang aa to kama ɗiki ɗikyo wee we we ɗik mina ween kpang pomun ta iya yaani mon shwiji ta iya yaani to mammaa teƙa to mammaa teƙa mo ukko aɗoma ti ku shwiji to ma milannee a doo shwijim paa man ya ka yaa ai ɗaklani wanna to diyo mina kuwa a ta ya kpangum to ne ti geenaa ko ke ko shi pomun ko kɛ shwiji maƙo maa waraa wejo tuwo kuuƙo waanii mo aɗogo shokro aɗogo ken ti gee shi wee ke ta pennu longkunee ke ta waraa gal shiɓo ti jeleƙo ye mamolongau ye me anjereƙou kɛn sheeron a shinnim pa wee kɛ weena shiƙi ke ta tewon we ke weena shiƙi kee ke shuwa toom ti po shee weeno she kama ti ya wee longkunee ɗonge ta piri ma ɗaklaro ye ta piri ye ma shenou ma foonna yee yeddee kama ta yuun to gee sheno yee Ye ƙoƙaro ye milan kpolo mana, milan kpolo ne riya maiduguri, wai taa shilib te ko ti shikonu kama ti goji ye maa shaana peen wee kamai nau shaanim peen wee kama nau yuun ampani ka te bu kama yuwaan to longku wen taa shilibi kpiyam to so war manni pirii kpang ti pirenne longkunee kɛ ta pennu we gbe ɗeng longku wenee maa mo maa yiƙa ya kwee ya ai kenni ai kenni ai wemo she kaa she ka aa shero shero shero shema kennu tem yamma ukkomu kama wee gbe ti shiƙmu kamai yanju ka pelle goji ye biro gbe wee yamma minamu kama ye shweeu, shwee yenju me weyaa mo ti ku sha janwari ye ko da yake janwari ka kajiro yaa kenni kak to yanju janwari yanju yuwaro wesshinan kpang har ma me an me an me an kulani kaa <hesitation> ɓang shi niyon ɗing teƙa shekre min ti gombe shekre ye min ammaa bita ye we lokal gomment shuraamu ya min ti we tafasa ye ya we kaaro dom ya mo wejo wejani to ti ɓuk goji mo goji ya kak ka kak ya ween kpnagum to ma sheetu ashe war manni piri kpang longkunee maƙo maa shinno ke ta sheerani ti mamolongo we ma niyeme har ma ya ka lurui maa ya mo yuru yaan ammonjun ta shunii to niyo goji kam a sabo ween teerem kuma ween gbe ye yamma minamu kama gee ma gana gana ye. Ashe ka kenni kenang to maƙo ma waraa manni pirii yooro dalili sha tomju in yaawe ti ɗik mina ɗikin kuju ka kuma ween minin wesshina ta minai to ne ti ku sheroma paaro ye a longku manni weim, wee ne weena shiƙi kuma we ti li kɛn sha toom ye maƙo maa ɗego ti piri ɗok to kaa ɗang pen we gbem war manni piri yeƙa amma maƙo maa ta warani warƙo man ta keben kpang ne ta warui gassho weeno she yanju kaa mee amma ta bi sheela ye wa yuuna shirau jene aa a weeru maa? Weena shunna gappa in weeru gappa mee maa pillan ka bi ƙoɓo rina ta minai sha toom yuwaro gɓe to akan haka yeddee ne ti tewoni maƙo maa ɗii ti piri ɗok kɛ ta pen wem maƙo maa ɗii ti piri ɗok kɛ ta sha toomum waru manni piri yeƙa to ne ti ku ya yee ye longkunee kaman ɗiino kan kebe war manni piri longkunɛ kaman pen we to ne pamma